بصراحة أفضل الاستزادة في الوقت لأنه هذا المال ييجي ويروح لكن الوقت إذا ضاع ما يرجع، ومع الوقت أقدر أستفيد أكثر أتعلم أطور من نفسي، وأقضي وقت أطول مع أهلي وأحبابي.